Ra nax, este ndrax, duraz, mandarin, <hesitation> sandia, este ra manzan, ra-ra uvas gy, kiwi, zarzamora, frambueza, blueberry rni raba, este xilani pues, pera, pues stal nani queity si ru rnalaz diani.